الأشخاص لهم تأثير في تحجيج مصائرهم <hesitation> في أشياء بتكون خارجة عن إرادة الإنسان، هذي بجدرة الله سبحانه وتعالى ما نجدر نتدخل فيها، بس فعلا للإنسان تأثير على مصائرهم <hesitation> مثلا إذا كان الإنسان كسول وما يسعى للدراسة، ما يسعى للعمل، ما- ما يسوي شي لمستجبله، ما يأخذ بالأسباب، ما يجدر يوصل لأي هدف، ما يجدر يحجج شي جميل في حياته.